Ny mampiavaka ny sakafo biolojika sy ny sakafo ako- vita amin'ny akora simika izany an, ny, <hesitation> ny sakafo biolojika dia mampiasa m- vokatra natoraly avokoa izany no ampiasasina, na ny zezika na ny na izay fitaovana rehetra nampiasaina tamin'ilay namitana izay sakafo izany an dia natoraly avokoa fa tsy mampiasa zavatra vita simika.